जे लीट रोचे असी चाले। कि तेरे में एक नलीड रोने चे सा। असी अते काई के इंक असी छुड़े की। तेरे में एक काई गेन रो इडिक रोचे। आपनों काई जे बस एक लाइन गुत लागेने। असी करीन अते काई। असी चे अते काई दोसाद आपनों लीट जेती। चे गेन काई लूड़ के न अते काई। चे लूड़ के थी तेरे फिले साही। भी ते तुरिक बाहर आवे, न असी करीन चे गेन काई। पेन लीट काई जे असी बोबडे, बोबेन नीनी देने, असी करीन चे गेन। असी करीन अ चे गेन भी अते इंक छूड़ेना काई। चे गेन डेज़, रसे ती इंक भी अते छूड़ जासेने आपनों, पेंच आख, बार बार। आपनों गए पेंच बदलना पड़सेने चे अते चो इंक पलजासे। अगर चे चुचुन्यो नी रहे थी। अते काई, पेंचिल काई अ बिनी निकलेने, मात्ते रामात निकलेने। वदु बिनी निकलेने, हुसी गरीन लीच चाले।